I megnaky ampiasaiko roy i karazagny <noise> <hesitation> megnaky sôza araiky da megnaky tornesôly raiky, da rehefa iaho zashy nahandro laoky da ny megnaky sôza ty no ampiasaiko, fa raha iaho ny agnano lasary sak- sakafo salady mantamanta atoa zashy da igny tornesôly igny no ampiasay.